بقول ليهو بالله لو سمحت ياخي عاوز مقاس مناسب معاي من نوع القميص ده لو عندكم انا فتشت في الحاجات الخاتنها بره دي كلها ما لقيت مقاسي